طبعًا بختار الثلاثة الأرقام، وتكون هي أربعة وخمسة وإثنين، وإجمعهم بعدين يصير ناتج جمعهم هو احدى عشر وهذا يكون هو ناتج جمع الأرقام الثلاثة كده يكون المجموع.